Un ombri dispierta nun bosqui, sin nombri, sin recuerdus, namas qu'una señal nel braçu i una llavi nel bolsillu. Siguiendu las huélligas enos arvus, descubri que le hizierun un esperimentu p'aborrá-li l'acordança. Hormi llega a un chozu, alcuentra un diariu col su nombri: hue mesmamenti él quien píia olvial.